أختار أكون سمكة دولفين ، الدلفين ذكي ، أجتماعي يعيش في مجموعات ، يتعاون مع مع غيره من الدلافين، يعني أحب فكرة أنك تكون إجتماعي تحس بالترابط مع جماعتك أ الدولفين بعد يحب اللعب ، يحب المرح ، يعني اليوم الواحد كدولفين يعطيك إحساس بالمتعة والإستكشاف في البحر وبعدين الدلافين يعني معروفة بذكائها ، وبيكون ممتع تعيش حياتها ما يشغل بالها بأي شئ.